Ningoza kuba hagati, hatali kwokya munno, hatali fuuka munno. Hakuba nafuuka muuno, tokutunga businge, bwakuba nayookya munno, tokutunga obusinge, <hesitation> baitu bwokuba hagati, no, <hesitation> no wehurakurungi, tokwokya, takwokya, talikuffuuka muuno.